La xen júú kiee e faa’ jnáá’ iⱥ’ xin e iää’rá’ xiñó’ o iää’ráá’ dxáá o iää’ráá’ ‘láá re fáá’ra ma li ‘lóó’ kää xiñó’ o la ku dxáá la kú, xa iä’ ejmóó dsa e kiä’ mⱥⱥ nuu <noise> jö e ‘ñoo tá’ e jmóotá’ xa týý e kuⱥⱥ týý, e la jóó’ ‘ñootá’ ela jó iää’ tá’ la jy ‘laa kóó lajye kie la’ la ku iä’ e dse ‘nyy re nɇ kö’ e iä’ dsa xiñó’ e iä’dsa ‘laa tii kiela’ re lɇ xa tyy kiela’ re lɇ xa iä’ kié’ e la joo’ dsel iää’ la nɇ nɇɇ re lɇ júú kiee’ iä’ jö.